كتير غريب إنّو في كتير حيوانات بتخلأ عميا واحد من هيدي الحيوانات هوّ الرّوبيان اللّي ما عِندو عين اللّي ما بيأدر يلاحظ إلّا الضّو. وفي حيوان تاني هوّ الخِلِد الّي عندو منخار نجمة هوّ أسرع ثديّات أكل للطّعام بالعالم والّي بيستخدم الّلمس كعضو حسّي رئيسي. والسّلمندر الكهفي الأعمى لي بيشبه تنّين صغير هوّ حيوان أعمى بي طبيعتو بس بيئدر يدرك الضّو من خِلال عيونو وجلدو المخفيّة. في قائمة طويلة من الحيوانات العميى بطبيعتا. بيتبرّر سبا عمى هيدي الأنواع هوّ إنّو هنّي بيستخدمو البصر بي شكل أقل من الحواس التّانية بي سبب الظروف البيئيّة الّي بتصير عِندُن وهيدا الشّي بي أدّي للعمى بالنّهاية. في بعض الحيوانات صح عِندها بصيرة بس البصر عِنْدا ما بيعْمَل بشكل منيح فا هوّ بيعْمَل بي شكل سيّئ كتير. واحد من هيدي الأنواع هوّ الخفّاش على عكس الما بيعرفو العالم إنّو هوّ منّو أعمى بالمرّة، بس الخفّاش عندو رؤية سيّئة وهيدا السّبب تعتمد على تحديد المواقع بالصّدى التنقّل صدى الصّوت، لحتّى تأدر كمان إنْها طلأت الأكل. بتعتمد على تحديد الموقع بالصّدى. نوع تاني من الطيور هوّ الّي من نفس الفِئة في كتير كا ناس كان عِندُن فكرة خطأ إنّو الطّور بينجذب للّون الأحمر بس بالواقع هوّ بينجذب بي بساطة إلى أي شي بيتحرّك. <noise> في نوع تاني من الحيوانات وهوّ وحيد القرِن وهوّ عِندو رؤية سيّئة عنجد لإنّو ما بيأدر يعرف إذا كان في هُناك إنسان أو شجرة إلّا إذا شمُّن أو سِمعُن. كمان في نظريّة مُمكن البسينات و الكلاب بينصابو بالعمى مع تأدُّم العُمُر متل ما بتصيب البشر نفس الشّي وهيدول الحيوانات الأليفة الّي صار عندا عمى مُمكن تتعلّم كيف تتنأّل لمّا بتكون عميا أو نظرا ضعيف على الرّغم إنّو هيّ مُمكن تفوت بي باب أو تفوت بالحيط بس يكون مُمكن بعض هيدي الحيوانات العميا طوّرت قدُرات تانية ساهمت بي تطوّر نوعا.